<hesitation> Ra zaho andagno anaty renirano a, de raha ndesiko alongany maillot de bain, de akeo koa bouet satria zaho sy de mahay mandagno loatra de mitondra serviette kô zaho a, amafako vatagna refa avy mandro de mitondra akanjo hisoloako avy akagny zaho.